أحب اتحكم في أحلامي, لأن الأحلام تعكس مشاعري وأفكاري, بتكون فرصة إني أعيش تجارب جديدة, واحقق أشياء أطمح لها ,إذا قدرت اتحكم في أحلامي, أقدر استفيد من الراحة و الإبداع اللي تجي مع النوم, أما التحكم في أحلام الناس, ممكن يكون فيه قلق و ضغط, فالأفضل إني أركز على أحلامي وأعيشها بالطريقة اللي أبغاها.